Gne m- gne maha samy hafa ny <hesitation> saka izy amin'ny alika zashy na hoe piso izy ame gn'amboa, e piso zagny izy io ndre olo sy fantagny raha ohatry hoe zatra olo izy da magnanto olo avao, fa gn'amboa zagny na koa alika raha olo sy fantagny izy da vignitra eky ka, da romborombotra eky izy, da mivovoa amin'ny olo igny eky, akoa zegny mampiavaky indreo roy, de raiky e piso zashy da an-dragno a misy agnazy fa ny amboa matetiky any indreo an-tagny eo, na an-tokotagny.